والله انا افضل اني اروح اتناول الغداء وحدي ,لان انا دائما كذا مستانس بروحي ما ابي احد ما في احد يزعجني دائما ,كذا بروحي مستانس اجلس استمتع بمذاق الاكل ,ما احب احد يشاركني في طلعاتي ولا يجلس معي انا استانس بروحي كذا افضل من اي شيء وازعاج الناس وكذا.